צו פארן פארזיכערט צו א פרעמדע לאנד אליין זאל מען גוט אויספלאנען די גאנצע נסיעה, מ'זאל זען צו זיין פארבינדן מיט די מענטשן אינדערהיים, האבן מיט זיך א טעלעפאן, מ'זאל זיך אומקוקן אויף די סביבה און מען זאל האלטן די אייגענע זאכן פארזיכערט ווי די טעלעפאן און פאספארט און געלט.